A video gam mwaan fiyedum didadum Anga mung aihimbe onwadi Belawidum hander a computer, behauti, behauti Serum do hola himbe Mirti sahi